Este k'olik verdura <hesitation> ki' kb'an wnaq <hesitation> almacenar chimo ki kb'an preparar a través chiwo jnob' porke wu jnob'ki ktij unos más de treinta ves wu ichaaj wu sk'ej por eso i para ke xtb'an konservar riib'are' <hesitation> wu imo't wu sk'ej i wu este brokoli.